Mepɛ po kyɛn abotan siantsir nye dɛ po a ͻda hͻ yi no mu na wiadze nyinara yi nam dzi, ͻsan so yɛ kwan kor a ͻma nkorͻfo bi tse dɛ apofo na hͻn a wͻtͻn nam nyinara nya edwuma yɛ. No mu so na nkorͻfo tu nkyen. Mpɛn pii no mpoano ahorow no wonya edzidzibea na adze wͻ hͻ a nkorͻfo kɛgye hͻn enyi wͻ hͻ.